<hesitation> Raha karazana planeta, de ao ny planety marsa, planety terra, saturne a, venus, jupiter a, de uranus, fa le resaka filaharan'ny kintana ngamba tsy de haiko loatra.